الصين عندها ثقافة عريقة جدا تتميز بالاحتفاظ بالعادات والتقاليد والفنون القتالية <noise> والأطعمة المتنوعة، والاحتفال بالأعياد، بس راس السنة الصينية كمان في فلسفات مهمة زي الطاوية والفن الفشوصية، وأشياء كتيرة عندهم. <hesitation>